Tsy kô fa lera fihignan-kanigna ndraiky zaigny isan'andro akeo zaho <hesitation> mandraigna zao zah mandagny <hesitation> dimy amby folo minitra, atoandro <hesitation> an-tsasakadigny akeo de andro aligny kô <hesitation> trente minutes donc zany <hesitation> lera raiky sy faefagny akeo zey isan'andro, de anatin'ny herinandro raika zegny isaka atambatambatra izy mety mahazo agny amin'ny adign'ny folo agny eh na ka raha an'igny.